आफ़न छाव जी दन जीब चलाबा को मौकों मले तो आपन जिब चलाबों पसंद करंगा। पन जीभा कई हे के दो तरह की रेवे एक जीभ तो व आवे जिनिय अपना हाथ पाँव से चलानी पड़ेंगे। <noise> हाथ से ढेरों घूमनी पड़ेगो पागा से आपने रेस ब्रेक ओर कलेज दबानी पड़ेगो। बढ़ेगी अपन छाबा जत्ती जोर से भगा सका । अर एक जीभ दूसरी भी आवे जा मन से ही चाले उमें आपहने बेटियों ही रेणी पढ़ेगो। <noise> तो आपहने वाई जीभ चलाबो पसंद करंगा जीमे आपहने बेटियों ही रेनो पड़ेगा। क्योंकि वा मनसे ही चलेगी उमे आवाहने मेहनत नि करनी पड़ेगी। अर बेस आगे तमाशा ही देखता रेंगा। <noise>